میں مٹھا کھانا پسند کروں گی یا پھر نمکین بولے تو میں نمکین چٹر پٹر کھانا چاہوں گی۔ دیکھو سنیکس بولے تو ناشتہ کائیں کوں بولے تو میٹھا کیا کھانے کے بعد کبھی کبھی کھانے اچھا لگتا۔ یہ چٹر پٹر بولے تو نمکین، جیسے کی کیلے کے چپساں بھی، بطاطے کے چپساں، یہ سب کھانے مزہ لگتا۔ مٹھا مٹھا کبھی بھی کھانا بولے تو بیزارا جاتا، منہ کو مزہ نہیں لگتا۔ کائیں کوں سنیکس ہیں، کائیں کوں ہوتے، ہمیں ایسا چٹر پٹر اوپر کا چارہ کھانے کر رہتا۔ ہمنا کھانا نہ کر رہتا تب ہی کھاتے تو تب ہی کے واسطے یہ نمکین جیسے جیسے اچھا رہتا۔ میں نمکین کھانا چاہوں گی، مٹھا بولے تو کھانے کے بعد نہیں تو کبھی کبھی جیسے کھا لی تو بس ہوتا، بہت نہیں کھا سکتے۔ مٹھا چٹر پٹر نمکین رہتا سو بہت کھا سکتے، دیکھو بیٹھے بیٹھے لگا آدھی پیکیٹ ختم ہو جاتی۔